<hesitation> mushivala muno aah mang’ondo kanyela kakula vuyanzi. Omanye mushivala muno ama amang’ondo nisho kama vuli shindu novula mang’ondo ewe olava tsa yahoo olalola vasho nivatsia iuweni nivokhutseka kachira ewe ovula amang’ondo. Na sasa noli na amang’ondo shindu shokhuranga onyela wachenda nu shialo muno kachira mang’ondo kanyela kakhurusia mu kenya muno kakhurekho mushivala shindig otsie olole fundu fuvetsayo otsie ololokho makhuva kalaendelea kachira no, novulai okhumanya makhuva kalaendeleanga ilwanyi eyi siri lasima ombu ovo weyekhala tsa mwiboma fundu funo gofilala ta noli na mang’ondo onyela waamua arii aah khe holiday yino mbukulekho e family yanje khutsiekho dubai hiyo ama khutsiekho johannesburg ama khutsiekho mufuvala fulayi layi khutsie khulole kavetsangeya aah sasa omanye sasa khuvira khu mang’ondo kano nifwo olatsia ololekho makhuva kali ilwanyi hiyo. Na avuyanzi vutetsa mu mwoyo oleurra ori aaaih Mangendo niokho, ka, kakhore, lakini novula amangonde anyela waura tsa orii, shindu fulani shikho, shikholesha avundu. Navula mangondo kano sholamanya ori wah kavere karye ta haya, likhuva iya khaviri nali na mangonda anyela wangara, onyela wakuu, wakhulako ruvuko ofwalenje, onyela wombakha tsa akhatsu khalayi khene, avandu nivavira khunjira, vari mundu asinjire alenjere ari wawawawa, njera khatsa kha muya oyu yombokha, kachira khatsa kharo woyombakha shichira unende mang’ondo. Mundu yekombe, nje ari, syesi nekombakho khuvakho nende akatsu ori kano. Omanye novula mang’ondo wombokha yinzu yindiya kama yeneyo ta novula mang’ondo onyela wamenya mu inzu yovunyasi ama anyela wombakha inzu ya makaratasi ama omenye mushitakha <laughs> ama omenya mushitsakha kachira ovulaa, ovula amang’ondo konyela wombashirakho yinzu yo khwikhoera. Haya mang’ondo kano nolenjera maisha ka sahi avandu valasomanga. No okhusoma khuno vandu volasomanga khuvira khu mang'ondo kachira shonyola waira mwana sheskulu novula mangondo ta, mpaka ove na mangondo khatire mwana mukhono ori mwana wanje yitsa ekhuire shekulu wes. Otsie onyolekha vuchesi vwa vandu vanyola vuno. Na niwakhira mwana wheskulu lasima avee na mangondo kolamlipira. Na mwana uno niwakhamlipira alasoma. Alava nende a mani kokhusoma kachira nikhuli khulipa sheskulu, ewe walipa ka sheskulu kosi wamala. Mwana shalamenya khunjira nivamukhumanga ombo tsya yingo, tsya yingo okhave mangondo ta kachira ewe kama mwivuli, wetayarisha mapema wakhava mangondo, hasa omwana alasoma tsa muvuyanzi. Mwana aleura tsa vulayi, hata nava hali na vashe sheskulu alavalanga ari samwana esye wayalipira e nini, wayalipira e school fees yosi kachira amangondo wali nako, eeh, avandu khutsia onyolanga sahii vijana vanyinji ama varaka vanyinji vavere mu, mutsicollege, mutsi university kachira mangondo kachira nakhali na mangondo ta, amwana anyela yamala form four ni shitinga. Lakini noli na amang’ondo olambora aah, mwana wanje ndenyanga wisundekho nende amasomo kano. Nenya wesi ovekho mundu wa maana mu nini mushivala shofu shino sasa ova ola olamuyira mu college ama mu university khurumishiraaa amang’ondo hasa alanyola wenee mang’ondo noli na mang’ondo ka kutossha mwana shalava nende maparo manyinji ta. Eshukuli yiye nokhusoma tsa yao kachira ewe wamalana nako khale. Alafu nolenjera esiku sasa yo mwana wakhamala lichera e siku ya graduation yino hasa awenao niwo olamanya orii amang’ondo kanyela kakula ovuyanzi niwo olamanya ori amang’ondo. Olanyola vuli mundu, sasa olanyola ne suku yo vuyanzi, vandu vosi vetsire khukhulola nende vali yao va nende vuyanzi. Alafu mang’ondo kano noli na mang’ondo onyola wikula vukhala nawe vukhala vuno niuwo uwalakhulisia. Valakhulisia khuvira khu mang’ondo. Alafu nalenjera sahi tsifamily tsinyinyi tsi no vuyanzi kachira aah mang’ondo kavere. Omanye novuu novula mang’ondo hata tsa khunyola mushere wo khuyira ama noli mu nini noli mwana we shikhana khunyola mwana we shisoliri vulava vutinyu. Lakini sasa mang’ondo ni kaliwa ni ilavakho rahisi, lakini sasa mang’ondo ni kaliwa ni ilavakho rahisi, lakini hata nalenjere mang’ondo kano aundi mundu u nende a mang’ondo manyinji lakini injira yalarumishiranga si ili injira indayi ta alarumishiranga injira imbi sasa olanyola kakhunire vuyanzi vulya. Ovuyanzi sasa olanyola kalhunire vuyanzi vulya. Ovuyanzi sasa olanyola u na, u na amang’ondo a manyinji vandu vavola vari kuya fulani <hesitation> khu mang’ondo khuvayakho ta lakini yiwe mwene. Ovula vuyanzi sholokho hata maana yakhuva nende amang’ondo kano ta ololanga mang’ondo kano orii aah sishirikho shindu khuiwe ta kachira injira yolarumushi ramo shiri yindayi ta mang’ondo kavere nende effect yindi. Onyela wanyola aundi, avere omuraka ang’aire wanyola mang’ondo kano nali nende vuchesi ni vushiri khukhomera aundi miaka chiche chiva chishiri mutiti ovuchosi vushirimo vwo omwana ne unyole a mang’ondo sasa olanyola aundi alang’wetsaa malwa. <hesitation> alakhwetsanga inzika, alarumishiranga mang'ondo kano khu ee, khukhava ava, avana ve shikoko na ashiri khula nini. Ashiri khula muta kwa khuyira alarumisharanga mang'ondo kano khunjira yimbi atsatsa kama ang'ewetsonga amalwa. Alatsanga mubar nakhupa narusia tsishirinji nakhupa khu counter ari pap! Nonyela vana va ve veshikoko vosi vavere vari, weeh vaari yitsi, yitsi, yitsi khulenjere hasa olo, ololo injira kama yeneyo sheli injira indayi tawe yeneyo. Yees na mang'ondo uuere nake lakini olakarumishiranga oriena? Olarumishiranga injira indayi? Aa mang'ondo kao <hesitation> onyole wanyola sasa u na mang'ondo manyinji, oleleanga ori nisye kusema nisye kusema kachira u nende a mang'ondo. Onyela wanyola sasa nisye kusema kachira u nende a mang'ondo. Onyele mpaka wakhatsia khu injira ikhenyekhane ta. Wakhanyotrakho ata ooh kama ovulwale. Unyerekho tsa ovulwale hata uwe vuvula amales. Kachira mbu ali nende amang'ondo kachira mang'ondo kanyola kenda vuyanzi mu maisha kefu. Alafu nolenjera luveka lundi mang'ondo kanyola kakhwinenia nonyola ovuyanzi vuvula.